Chito netepche kokararan ko chito neikilikei, yae kasishek chiik. paryen kei koo, ineti ineti piik ko chit chekiatai kasit, ikilikei akotindoi tukuk chiik.